Aiem io'onatac aiem alhua lo'o so'ottac ana chiyit qataq na qoto' iataqta iqopita ra so'ottac ana alhua cha'aye sequetapigui ra io'onatac